Pi l’anagrafi filina, li razzi ricanusciuti di jatti sunnu sulu quarantunu. Li jatti sunnu armali di casa a partiri di ottumila anni prima di Cristu, quannu li jatti sarvaggi accuminciarunu a avvicinarisi a l’accampamenti di li pirsuni e a cullaburari pi teniri luntani li surci da lu frumentu.